<hesitation> Biby <hesitation> maimbo, ibi- biby samby amin'nyy samby amin'ny fôfony karaha ôlombelogno faogna, samby amin'ny fôfony ôlo ôlo jiaby de samby amin'ny fôfony koa biby jiaby.